Ara osome sane gwa obhazi ose bha ma oha hara ara me osotar bha hekaha unwe agwe ntose bhevenbenjene bhevi o humo hotere bhama mmotar bheven benjene, oro sa fem a hokum, sa hokaha hakum, sa bhenyi akum ota bheven bhevibhevi bha hekaya unwe agwe obhoro ovo sase onan be bhevibhevi obe izezene, ose ivere, bhuyom fa bhu hu bha he yo ose bhevenbene bhevibhevi mmoro sa ado ese osomsame bhaoda ohahara obhazi mmojia ose osomesane ovume ona livuvuu ohubhe ahubhe ovovi ora irure ahizoi mmona ososomsane bhama ohahara so bhoro re osome sane gwene so name ida hida fen bhohabheda sora eroroja obhazi onane ena ovovi efi rama jon, efirama yen, efi hama, ewa ibor ena ivon ena afen fa gwo eye osome sane omamanire, oson gwe so namne osom levoi ona afen obhazi aru mmojian oyobhere bho mmojian otubhe owun ogun efi bhara ma jon osomesane mmotongho hogue mmora osom gwona nu aru.